komiði sæl og verið velkomin í

Eurovision og segjum frá árangri

kynnum okkur frumvarp um þungunarrof á Alþingi og kíkjum á kvikmyndahátíðina í Frakklandi ég heiti og nú verða sagðar

ísland komst í gærkvöldi áfram í úrslit Eurovision það er í fyrsta sinn sautján þjóðir tóku þátt í undankeppni Eurovision sem var haldin í tel Aviv í Ísrael í gær

var númer þrettán í röðinni og flutti lagið hatrið mun sigra það var mikil spenna fyrir atriðinu enda hafa fjölmiðlar bæði hér heima og úti keppst við að spá fyrir um gengi lagsins margir Íslendingar eru bjartsýnir

vel á laugardaginn og aðrir spá þeim líka góðu gengi það var mikil spenna þegar sigurliðin voru kynnt og Ísland var áttunda lagið sem var talið upp af tíu á morgun verður seinni undankeppnin haldin og þá kemur í ljós hvaða tíu lönd bætast við í úrslitakeppnina á laugardaginn við vonum svo auðvitað í þessu tilfelli að hatrið sigri Alþingi hefur samþykkt frumvarp Svandísar Svavarsdóttur heilbrigðisráðherra um þungunarrof eftir mikla umræðu á þinginu frumvarpið var samþykkt nú í vikunni fjörutíu þingmenn greiddu atkvæði með og átján á móti en þrír þingmenn greiddu ekki atkvæði og tveir voru ekki viðstaddir þegar barn verður til byrjar fyrst að myndast fóstur í maganum á mömmunni fyrst er fóstur bara

pínulitlar frumur en smám saman vaxa þær og verða að barni þungunarrof er þegar læknar stöðva meðgönguna á fyrstu vikunum það er bara gert ef það er mjög góð ástæða fyrir því margir þingmenn sögðu hvað þeim fannst áður en það var kosið og það eru ekki allir sammála um frumvarpið það sem þeir eru aðallega ósammála um er hvenær má framkvæma þungunarrof það ætti helst að gerast fyrir lok tólftu viku

meðgöngu en samkvæmt frumvarpinu má rjúfa þungun konu ef hún biður um það til loka tuttugustu og annarrar viku meðgöngu það mætti bara gera ef líf konunnar eða fóstursins væri í hættu og þá þyrfti samþykki frá tveimur læknum til að staðfesta að þau væru í hættu

í Frakklandi var sett í sjötugasta og annað sinn í gær hátíðin er ein virtasta kvikmyndahátíð í heimi og hefur verið haldin í um níutíu ár hátíðin stendur í tólf daga og tuttugu og ein kvikmynd keppir um hinn eftirsótta í ár nýjasta kvikmynd leikstjórans og

Hlyns Pálmasonar hvítur hvítur dagur hefur verið valin til þátttöku á svokallaðri viku gagnrýnenda sem er á

á fimmtudaginn og Ingvar e Sigurðsson fer með aðalhlutverk í henni það hafa bara tvær íslenskar kvikmyndir tekið þátt í hátíðinni áður kona fer í stríð eftir Benedikt Erlingsson í fyrra og eftir Ásdísi Thoroddsen árið nítján hundruð níutíu og tvö hlynur segir að það sé þó mikill heiður að fá að vera með sérstaklega þar sem hann hafi fylgst lengi með viku frá Bandaríkjunum vildi fagna áttatíu og sex ára afmælinu sínu með stæl og ákvað að fara í fallhlífastökk hana hafði lengi dreymt um að stökkva úr flugvél og segir að það sé aldrei of seint að láta draumana rætast hún getur nú strikað þetta af listanum